Li turbini eolici servinu pi la produzioni di currenti elettrica. Ni ‘stu casu si utilizza l’energia di lu ventu pi fari firriari li pali ca essennu colleati a la turbina si produci la currenti elettrica. Li turbini eolici sunnu pali auti na sittantina di metri, ca si mettinu ni li punti unni ciuscia sempri lu ventu. Li turbini sunnu granni quantu un camiu.